Pooli ɗi anndumi ɗii kaa, ko ɓuri heewde fuu. Ŋi ɓaman leɗɗe ɗi keddo eɗi milondira; maa haakolooji ciirta ciirta faa ɗi moƴƴina cuuɗi majji, keɓa ɗo ɗi ndima. Walla mbiyaa <hesitation> ɗii caña leɗɗe ɗee jonka walla pali ɗii.